Rispunniri a tutti sti dumanni accussì stani e camurriusi che mi parìa chiù semplici nveci havi chi ci travagghiu na misata, certu cu li mei tempi. Chista è la cosa chiù strana chi m'ha' capitatu nta l'urtimi anni. Speru ch'è l'urtima vota di fari sti spirimenti. Autri cosi sinceramenti ora nun mi li ricordu, certu nta tutta la me vita qualchi cosa m'ha' capitatu sicuramenti.